نختار فنان مشهور، لأن الفنان يخلق إبداع، والإبداع يعيش ديما، فالفن ليه دور يعني، وفنان مشهور يعني حيكون <noise> حيكون يقدم- يقدم في محتوى جديد، حيكون في تجدد، في ذوق، في إبداع كل مرة مواكب للعصر. <noise>